अगर आपा सरीर पर छ्वटा म्वोटा कट छिन अंया, कट्यूं चि या खरोंच चि अंयी। त तेकि देखभाल कमण्ये कन, मैं आपते बतौंदू। तेमा पलि त यो द्वी दिन तक पाणि ना डाल्या। तेते अच्छा से डिटॉल से साफ कर द्यवा। या सेवलॉन से साफ कर द्या रुई से। रुई मां भिगे ते। फिर ते पर बोरोप्लस अगर आपमूं घौर मूं छौ त तेते लगे द्यवा। या फिर कोई और क्रीम चि, ज्वो आपन डॉक्टर बे चि ल्यंयी, तेते लगे द्यवा। सबसे अच्छु त यो रौलु कि तेते बेंडेड से ढक द्यवा, जेते हम हैंडीप्लास्ट ब्वोलदन। स्वो आराम से आपते बजार बे मिव जलु। तेसे ढक द्यवा। तेसे आप तीं चोट या खंरोच कि देखभाल करि सकदन।